Be dia be ihany koa ny karazan'ny lokon'ny amson'olombelona, fa ny tena fantatra aloha an, dia misy ananky telo: ny mainty an, ny volontsokola an, ny manga an, izay n otena fantatra. Fa <hesitation> > misy ihany koa nefa ny lokon'ny mason'olona mety manopy volondavenona. Dia ny mahatonga an'izay fahasamihafana izay an, ny habetsaky ny melamine anatin'ny maso.